कैंची मा दो धारदार ब्लेड होंदी, जुणा एक-दूसरा से जुड़ी होंदी और बीच मा एक पिवट (अड्डा) लागो हूंदो। जब कैंची का हत्थे मा दबाव डिण्दा, त यी दोनों ब्लेड आपस मा पास आवैंदा, और बीच मा आरण वालो चीज (कपड़ा, कागज) काट जांदी। ब्लेड का धार एक तरफ हूंदी, जैतकि चीज आसानी से कट जांदी। और बराबर हिस्सा म कटान म भी काम आऊं दी।